Ga̱me, vel, kun, feer, paat pa̱ma̱, pa̱vel, pa̱kun, pa̱faar tsar, tsar shika ga̱me, tsar shika vel, tsar shika kun, tsar shika feer, tsar shika paat, tsar shika pa̱ma̱, tsar shika pa̱vel, tsar shika pa̱kun, tsar shika pa̱kun tsar shika pa̱faar, yagurum, yagurum, ga̱me, yagurum vel yagurum kun, yagurum feer, yagurum paat, yagurum pa̱ma̱ yagurum pa̱vel, yagurum pa̱kun, yagurum pa̱ vel, pa̱taar, talatin talatin ga ɗaya, talatin ga̱ ga̱me, ta lating gavel, talatin ga̱kun, talating ga̱feer talatin gapaat, talatin ga̱ pa̱ma̱, talatin ga̱vel, talatin ga̱ pa̱vel, talatin ga̱ pa̱kun talatin ga̱ pa̱faar, arbanin.